Ome, assina lo más señalau dela Estoria d'Argentina es la su nacencia, la Revolución de Mayu, qu'aconteció nel mil ochucientus-i-dies i marcó l'emprencipiu del luchi pola endependencia del país. Es el momentu nel que s'alibera del dominamientu español. Enque tamién ai qu'izil que dendi essii momentu cientus de milis d'españolis aballarun pallí en cata dun huturu mejol.